<noise> Magnano sôsy vinegrety ah, <hesitation> aleinao ah tongolo de vasavasanao longany, de ataonao anatigna bôl raika, de alainao draika koa menaka de ataonao akao, alaonao poavra, de alainao i sira, de aleinao ah vinaigra, de izareo mitambatambatra io ah, de io avadibadikanao akeo longany de apetrapetrakanao sy aiko hoe asas'akadigny sary firy adiny akeo ah, de zay igny vô atambatranao amigna lasary.